Manuk'a naweni tompat mimian nai'ra nateu nakaisasi wikais nabail kaira mamafuna turakairura linudini tompatina'i namonaweni tompat mimian ira. Niseserka tutura loka'le nai kaigurak', sabab kaiguraka ira jadini tompat mimiana walo tura ina taruni tolora bualomin. Moale ma'fun iwasime datagi reyesi'te, nagi te nagi daroka tola nitompat mimiana loka ira. alea dafola datidasakata nai danitolura tei nini ma'fun siatarukirada nai dafara'i alea dudu inamuli dewenikarongan'a supaya dafara'i bualomin. Moale daruk sampi manuk ninaonasiroin nabail nimahunsirat. memancia ini dafit tuin manuk'ka ira dai'te limancia fara-fara manuk simedarokai'lea mo manuk ira di soi'ra loka. Dafikir nai manuk i'ra medafarei baban walo, sabab manuk'a ira iwawun'te tutafaraimudan'te nifangara walo masingat'te taguanibarot'a naka'i mo taguanifasara walo naka'i mo.